Барои ман мусиқии рэп рамзи озодии баён, ҳаёти шаҳрӣ ва эҷодиёти суханворӣ аст. Рэп мусиқиест, ки дар он калимаҳо бо суръат ва ритм баён мешаванд, ва аксар вақт паёмҳои иҷтимоӣ ё шахсӣ доранд. Ин жанр барои ман рамзи мубориза, воқеият ва эҳсосоти қавӣ мебошад. Вақте ки рэп шунида мешавад, ҳиссиёти қувват ва ҷасорат дар дил пайдо мешавад ва мехоҳӣ паёмро гӯш кунӣ.